﻿Kua arakua, ani yande puere vaera opaete iporavi yayapo, jare yaikatu yayapo, jokuako yandererajavi <hesitation> yandembotuisa vaera arakuape, jare jokuare yandereraja vaera ikavi <hesitation> ñamaevaera <hesitation> kiraiko <hesitation> yande yande alrededor rupi, jare jukurai yande puere vaeravi yaesauka kiraiko mbae yaikatuva